اتجيب دلي، تخلي بيها ماي لي نصا، بعدين تخلي فوقاتا معلقتين قهوي ونص معلقة هيل، تخوطم، وتخليهم عالطباخ، لي حد ما تغلي القهوي، من تغلي طفيها، ارجع اعلق الطباخ من جديد خلي يغلي غلوي ثانية، ارجع طفينو وصب، واشغب بالعافية